Rô bòka Kenia ndray zen̈y, rô ndreky <hesitation> miompana be amin'ny <hesitation> fômban-drazan̈a afrikain, arabo ndreky aindiainina àby ren̈y. De tia mampiasa bazin'ny sakafondrô zen̈y tsakotsako, vary, laoko ndreky legioma àby rô oe. In̈y zen̈y ten̈a spesialitean-drô zen̈y manano miamasôma zen̈y laoko <hesitation> vary ino ma izy tiô? <hesitation> Hena zen̈y.